Kua tëtä grecia, jae arakae gueva tëtä, opaete yaikua jaereta oeka oipotarupi mbaeyekou, jaereta ñorärö rëgua, kuagui oyekua opaete akakua iyareta añavërupi oajete yaiporu yemboe rupi